Laha zaho mandeha mamakivaky azia zao mandeha tomboky, ty fiomanako, manday rano aho, bakeo manday hany, manday siramamy amizay mba mihina raha mamimamy avao.